Sɨne ka pepe to, na nda hye zə ɓa ɗɨm meetaə, hye lee gatɨ meetɨngɨn, hye lee nzasə, hye lee wesə, gəkɨlə, hye kana ɗɨm tɨrə, hye le anə sate ati gəte matɨ nə a gə sɨ nə yang nə gələ hangɨn nə, na nda hye ne dɨ mwo nza pepetə nza ɗwoltə, hye ne dɨ mwa ati nzasa a wula ka meete hye dɨ mwa ati hya ɗɨm tɨrə, sɨne pepe hye kwoɗə təfəgye kana gəkɨlə, hye le də a kwirərə dəng əə, dɨ haa hidəti dwuna dohashidu dɨma wa sate adɨ dəng zɨ kaagu nə dəng zɨ nuwogu nə, gəkɨlə hangɨn nə gəkɨlə ɓə she aa dɨ tukutə, gə ite adɨ ka ite adɨ a hye wudə a ɗɨm mwasang gu, ɓa wula sɨnə pepe, hye le mate hye dɨ mwa adɨ hye bə ɗɨm tɨrə a dɨ ndɨwa ka ngga dɨma, hye le mbale iyente nggi ɓa ɗa, gəkɨlə hwun kana shi a nza hwodye nggi ɓa, ɗasa ɓa shi ka pɨr humwatə, a vor rhwoɗye, hye kana niyo, a hye le <hesitation> gəte ɓwaara a gəa nza sən, hye ɓa le nzate hye ɓa, nza ka manə, gəkɨlə hwuna pɨrə humwa, hye kana niyo, te ɗyegə, a mate hye dɨ mwa ati hya dɨm tɨrə, te le asə a nərəə, hya ɗɨma tɨrə. Hye niyo nggi kana dɨ, hye kana mɨ na adɨ naa asə, sa ngga dɨ ɗarə, ndəng a sa hye dɨ mwonə, hya niyo singiplun ɓə shika ite, nza hwoɗye aa dɨ wula asə ɓə sɨnə anə satə adɨ, hye ɓa wudturn a dɨm tɨrə a mbə, hye kɨlə adɨ 'ya dɨ mwasang nggu nə hye dɨma a zɨ bangu nə ite gələ hangɨn nə, sɨnə pepe, hye kana niyo 'ye hye kana ɓa ɗɨm <hesitation> metə a zə kwoɗə kwirərə kat, hye kwoɗə i shi gəkɨlə hye lee tɨrə, a haka mi kpanye fyanəng, tankana ɓa ɗɨm metə, təna dɨ wudə a dɨ ɗile, dɨ haka mye, nzaa təna nza kaarə ɓwa hye kana niyo təna ɗile, anə matɨ ngɨn na nda matɨngɨ ne dɨ ne ka kɨt ne kaarə na nda matɨngɨn ne dɨ ne ka kɨt ne kaarə na nda yo sɨng nggərə a təne dɨ woyo pepe, gəkɨlə a, a fə rə ya wudə a, hye ka ɓa zə ɓa ɗɨm metə, na te ɗile pepe, dɨ haa hye ɓaa ɗɨm daasə le, dɨ haka mye, təna nza kaarə də dəng kwirərə, imi nədə kwirə ji-piile, tən kana maaɗə se niyo ama ama ɓasɨ niyo, a maa ɓaa dɨ gə zɨ-pɨɨlei gə kɨlə hangɨn nə, a shee itə də hye, iye nə dɨ woyi, hye a zɨ inwitti dəng kwirərən tən, tən, dəng tə ji-mwitti gəkɨlə hangɨn nə sɨnə pepe, hye kana niyo hye le mbale mate, hye dɨ mwa adɨ hya ɗɨ tɨrə gakɨlə hye le kwirərə, hye le dɨmsə wesərən, haa nza sərən ka mwasasərən ka sa təna dɨ ɗaa a wesərən kat sɨnə pepe.